﻿Aesayave <hesitation> kia oñomi mopeti auto imondava reta yave, se tenonde aesa yave, aeako jare amaekavita jevi, jare aikuatako, mbaenunga policia aeniitava, mbaetita aenii policia oipotague, sino que oimeko kuape jokua retare, jokua imondava reta rei oyangarekova jare movilidad, jaema jayave, jokoropi se aeniita, jaeta supe de que oime imondava, amombeuta supe, direccion, calle, numero, opaetei jokua aramoeta okua vaera ou